<noise> ngam toma indonesia ne ena dofu, gatebe ngom toma tidore re sema gohu gohu, ngula-ngula, bira kuraci, nasi jaha, hula, hula keta, waji, <noise> apang, mam gosi, nyao fufu, garam pati, <noise> nyao beke, sedaba dabu-dabu nyiha. <noise>